विस वीस एक चे माका कोवीड-उन्नीस याद येता। सांगे तेन्ना बांद केले आनि घरांत रवचे पडतले। तेन्ना माझी बारावी असली।